Mu yal ku kwani, kɨ lo ɓe punu mwa lep mun ka pì mbìtang mwa. Ɓe mun ka pì makaranta ɗa mwa, ɓe mwa pò shi kɨ bi mwa mùn. Mbì tukok mwa, kɨ pak mɨ sar, pak mɨ shi, pal su-su mwa. Ɗang kwang nga rot ɗɨ ɗo mɨ shi. Mbol ɗo ɗa. Mu cɨk mɨ shi nyi, ɓe lokaci mu pò cɨk kɨni, ɓe kɨ yalɨ, ɓe ngan nga ɗàp nòmba gak. Mpì ngan ɗo ngò yè polu. Koo, mu pò, mu po cɨk kɨ bɨ ɗa mwa, ɓe lok, lokot par ce, par mwa ɗen tè mu met ka, ɓe par ɗa, ɓa te me nga met fut kulum. Nga tè me nga met mbol ɗa, ɓe shɨkna pò fwin ko pò shang shɨk ngan. Ko kaɗang nga na yal ka ɗo nyɨ, ɗang, ɗang mwa tē bi tè mù met mbol, ɓang ɓe ngà put ɗo ɗa. Ɓang ɓe shang shɨk ngan. Kuma nga pò cɨn kɨni ɓe kɨ yal ɓe mɨn a ɗo yè polu gàk. Ko mu po cɨn kɨnɨ yi mwa, har lokaci lok mu ju met. Mu met pì mbol mwa pi mwa dung-dung. Ko mu pò cɨn kɨni, ko pò shang shɨk mùn. Ko ce mwa shwè mun. Lokaci ce ɓe mu shwe go ce mwa. Mu pò cɨn a kà shit a, ko mu jɨ ko mu gama, gama. Kun ɗo le gàk ko ngana yɨt pɨpi mbolɨ. Bi lè ko shangshɨk ngan mbolɨ kà man amfani kɨni ɗo ɗa. <noise>